So ko tawi mbeɗa waawi jogaade mbaawka kaawniika, ɗum wonata ko waawde safrude yimɓe. Kala mo sellaani, tawa mbeɗa waawi safrude ɗum. Ngati mi yiɗaa yiyde neɗɗo tawa omo lelii, o sellaani, alaa ko waawi hen. Ɗum noon, ngonammi ko safroowo ñabbuuli tiiɗɗi safrude.